<noise> जब हम उदास होईला <noise> ते अपके अच्छा से पता होला कि हमार उदासी कैसे मिटि। एहि नाते आप प्रयास कइ के हरदम हमार मूड सही कइ देला। जइसन कि हंसी वाला मूवी देखाके या फिर जोक सुनाके या फिर कार्टून देखले या फिर कवनो इधर उधर के बात कइ के आप हमार मूड सही कइ देला और उदासी के मिटावे के प्रयास करिला। आपके पता बा कि हम्मे कौन चीज पसंद बा और कौन चीजों से हम्मे सख्त नफरत बा। एहि नाते आप हमरे पसंद के कूली काम कइ के हमार मूड सही कइ देला जइसे हमार उदासी खत्म हो जाला।